बिल्लियों म आम स्वास्त्य समस्या जान बावूँ ग निकन मूत्र मार्ग म समस्या दाँतु की बीमारी और मोटापा भी सामिल छीन कुछ नस्लूँ म विसिस्ट स्वास्त्य समस्या भी वे सकदी इसलिये हमू त नियमित रूप से पसु चिकित्सक म जाँच करवोंण चेंदी।